Ngeshelengesha na woo ngafuma na wodokani ngasakwa ngetewa na valinga na akula ngeteva navailia watatu vem wameenda shule wameenda safarini kabaki na arko na toka atuwili ngesambla sakwa nawe ngemema hema ngasako meka hundusha na hambaye kankae ulokubali ngaukia mlingene nge tatar benie uko meshe vingishausha ndalo mlingill fo. Mlenge kianza na mafuta ngashemsha mafuta kwa ngaando ngaseketa karoti ngaanda. ngeseketa mshele uvo wamengeukia mlengeni nganga mafuta akwa yakachemka baada ya mafuta chemka ngera mshiringa korokia ngawa nkemie nkeua hakuwa mringa kidoko dovo na karoti yako imesimama katikati uku ndani mcheleni ngasimama wei nasimama mmoja mmh kama miwili kama miitatu baadae eeh ngafunikia nika wuita na moto mdogomdogo unachanduka wenyewe kwa wenyewe na watehehuga chinga saoko nakolomehia kinicho fo ndani kimemehia ngechia shi na ukwahoja ngahia maana nshetuta mekiwe. hata koloutie barsheshe ukagan na usho we ugalu woloso ehh si mpaka nyama voni maana ake zoutwa nane tuwe sengeta nyama tuh welolya hueki mara kaili walalia nyama harakaharaka ni wazuri hatatavala wamengevetea wanakala lamangile titwa nyama tendoo Kiki lakini sute vetia mbongwa mpaka msuri yatikie kwa kundinivo sotwe iyekora tungunusha ukaka ngamusha kalatute mboga za maraka akaushe eeh na mafuta zikawa tukarosto ndung ja hetaja kitungu fomoshi itwe irosti ni mbokaya ikakauka shegere tukainywisi dodoka mwana lakulaka kashemwata tukaucha tujenda mwai tukaltemea mhh. iii tushira mlenga tukammera mringare tukaenda nachao alafu nsooza na tuvetumetumia kuliko vo tujei ivambu tukabakisha atifidede tukaka tukadua atue katambua atisamia kuliko tukaekea doka mshele uga. tukatema tukatema tukashika sai atomomringa tukatema tukashika saa sita kamili tukatamia shee tukakota mshele wa moto tukalia tukanywa na mringa tukanuta tukatema mpaa saa tisa tukauchia tukaenda kaa.